ഉനിതേദ് കിന്ഗ്ദോമ് ദ ഹവമന സാമന്യവാദു ഥനഗദി ഇപുദു। ഭുഖ വസ്യപുര്ഥി ബത്സ ബര്വോന്ദി ഇപുദു। ഭേസിഗേ ഗാലദു തപമന പത്ത് അഞ്ച് ദേഗ്രീ ചേല്ചിഉസ് അര്ധു ഇരുപത് അഞ്ച് ദേഗ്രീ ചേല്ചിഉസ് വരേഗു ഇപുദു। അന്ദ ഛലി ഗാലദു പൂജ്യം ദേഗ്രീ ചേല്ചിഉസ് ഇജന്ദ അയ്ദുദു കദിമേഗു പുപുദു। ഭത്സ, മന്ജു, ബുഖ, ബിസിലു ഓന്ജേ ദിന അനുഭവിസാദു ന സാമന്യവാദു। ഇന്ഛാദു ഉക് ദു വസ്യസവന ബുഖ പ്രവസിഗിരു ഏ പല ബത്സദ കോതു ഇജന്ദ ഛത്രിനു പതോന്ദിപു ഏരു।